Kewelchinwek chekitinye eng ng'enduni koo mii pananda nepo iin rapiniki, amitwokik, ak ak ak en ngapko komaa komii ole mami ropta koo ko tukuk che chewelenwek chekitinye chotoken eng wenduni kitinye nii ak rapinik.